﻿Mukasheeshe ndakira kukunda kunywa amate gakwaatire ahabitakuri, <hesitation> nakatogo, namahuri, <hesitation> na twaaba tushemeriirwe gye tutungeyo nakagaati, <hesitation> na nenkoombe ebyo byoona ebyo mukasheeshe birakira kunshemeza munonga. Ebyokurya byakasheeshe ndakira kuba ndikubirya nabekika kyeitu nabato bangye, bato bangye baraba bashemeriirwe, barakunda amate munonga tunywa tushererwa, <hesitation> beitu aho turaba turiho nabekika, hamwe nabataahi turababonaho bariranwa beitu, nabataahi beitu, tujaguze tushemererwe kubeera munsi kwiitu